Wonde wattaki goɗɗo fijowoo hefti nonno jammdi wakkati goddaata, daga ɗon hetini mo yi duniyaaru ndu igga mo jooɗo mo wannan hore maako ko wadto, ngam so mo jooɗo non wala fo wodi, raa balɗe ko deye e jutai.